Ude ka ukum ta gidi inum nu wor mu wane gidia, ina nu me duko mam mi gua duko sise iso umesi ka iyin inum nu ikar owey mo mese umesi mu esi mo tua dor ovulom ka imovu nu mi mene nu mi wane mese ubo me oho nu ovulom kikar owol te banu ivom uvai yor, uvai yor odor tua, iyaw ka nu mone me nu wane mese, onini nu ugine se oyi semine te ka mi wane mese, onini abo mu yaw inum muva frangne inwin wor, umoka von inum va puene inwor uwane mese ina kre iyin ahrar nu imene ke eni man eni emese me doku mem mu miyaw ina kre nu gwa kperi wor uyin onu usokun sie inwor mu ina mador uwane mese okuveyi uvitivi.